<hesitation> abandi bandu obuthuku obunene ingye nga malhengekania aghi batholhere ebatheka ekisomo kye mbere neryo kando ekyosi ekye dini haghima nekya epeni kusangwa ibwa ekihugho ekyathwamabyamu munabwire <hesitation> nikihugho ekya omundu eribugha athi akithoke atholhere enabyamu obwa nyamuhanga neryo kandi enianasomire kinyabwenge kusangwa erisoma kinyabwenge nikighuma okwa bikalheka enathunga ekyerighingirirya eyo ngo mundu neryo kandi akabya ako ngera ku ekyedini neryo ekyalheka enabya enanendeke <hesitation> haghima na baghenzi biwe so baghenzi baghe abangabya ebalhiyu ekyanangabya enangabasaba ryerilhangira indi bamahambirira ekisomo ekyosi side ibiri ekyobwenge nekye sukuru.